मु है नि एक बार घनी बड़ी पार्टी में गई थी पार्टी तो घनी चीजा की रेवे जसा की कोई-कोई को जन्मदन रेवे तो भी पार्टी राके या फेर कोई कोई की सालगिरह रेवे ऊके लिए भी पार्टी राके एनी तरह से गणी तरह की पार्टियां होवे। तो मु पार्टी में गई तो मैने मारे बोल बा की शुरुवात ऐसा करी कि मै एक आंटीजी दिखी तो वे घणा अच्छा-अच्छा कपड़ा पे रिया था। वे घणी अच्छी लाग इ थी। <noise> तो मैने उनसे पुछ ही ली कि का वो आंटी जी थाने ये जो साडी पहन रखी वो कहा से ली थी था ने एनआईए घणा अच्छा तरीका से पहन रखी मै भी सीखा देगा कई।